اذا رجعت الف سنة اعتقد اهم شي عندي بيكون اني اتعرف على ثقافة الناس في هالوقت وشلون يعني يعيشون وشنو الاشياء الي يسوونها في روتينهم اليومي وبحاول اندمج في الوضع يعني واجوف شنو بدائل الاشياء الي يستخدمونها وشلون تختلف عن عصر التكنولوجيا